Do të përfshija në çantën time një kalkulator, një kuti me mjete shkrimi, dhe një shishe uji. Do të merrja me vete edhe një pallto të papërshkueshme nga uji o një çadër për ditët me shi.